لو قدرت أتكلم مع نفسي في الماضي كنت بغير كثير من الأشياء، كنت بقول لنفسي لا تسوي هذا ولا تروح هناك كنت بقدر أتجنب كثير من الأخطاء التي ندمت عليها، التحدث مع نفسي في المستقبل شيء خرافي، كنت بقدر أعرف إيش بيصير لي وأستعد له، كنت بقدر أحكي كل أهدافي وأكون مستعد لأي تحدي، التحدث مع نفسي في الماضي مفيد عشان نتعلم من أخطائنا، أما التحدث في المستقبل مفيد عشان نحقق أحلامنا وكل ما نريد تحقيقه.